Mariny raha novolaninao momba ny sarimietsiky igny, tsara be izy igny tegna tsara, ary nahafapo zah mbô nahita i raha igny tegna tsara zah lo mbô afapo taminazy igny.